வேகமான விலங்குகளில் சிறுத்தை பெரேக்ரின் ஃபால்கன். பாய்மர மீன் ப்ராங்ஹார்ன் மற்றும் பழுப்பு முயல். ஆகியவை அடங்கும் மெதுவான விலங்குகளில். மூன்று கால் சோம்பல், நட்சத்திர மீன், ராட்சத ஆமை. தோட்ட நத்தை மற்றும் கடல் அனிமோன் ஆகியவை அடங்கும்.